Biu talung ni bu meu katus ni naung ljiua biu gaung kjuande mas nti ni pint lamidat kjuande mjau danua ru kit rakiuang gaunat ni mas kidat ndu mas kidat ntayat ndu si lakiulat ndu njaung ljiua nkjuande ru ljiaky laidat baledat nduk lamidat liyet ru bu kuaju kuatsat bijiy ya bu laxuelat ya nda ki xiljiañ nda ju ki dajuajan ni kjuande be bu lajiay lame ki nma lajueng bu laxuelat u ya nip mje ya kueje bu tat njaung nep nau bu stajuent nep bu gandes bu kua pa ru talundat y ya lanjiualat njaung y kjuande biu nku bu kuaju ndejenat katus bu tat nep njiaung bu nep lajieunt arroz bu jiy meje ljiua xiñjielbat ya bebu y lañjiualat. Mas kikiyet ru ki xiljiañ mjau ki kiyet ndu nkjuande lañjiualat katus ru xiliagat ndu kjuande bu nduanat ripi ndu ya nju ru talundat kapiudat ljiu bijiy ya bu nedat ya bu ndejenat kun ya nkjiuyet ru kiuang nduk lame rañkiue kjuande ru datsi bijiy lañjiuadat ru xiliagat bu kuaju ndejenat y ya nju ya biu lai nep ya njiaung diñu nedat ya lañjiuadat bu kuaju ndejenat y ya ip tsjau piyat laidat talung nduk kakijidat mas kiyat y mas kidat jut kueje ne njuk kuent kaindat bijiy lañjiuadat mas xiljiañ ndu mjau nedat biu daa ni bu kuaju tsajaug ni nep stamang sjua busk kuaju reje neplaui tsau nep sku bu neu ya matu bijiy ma naung pagas busk naung ljiua nau tuu ljiua bijiy ma lauat y staljung y iu nka ni njuande naung ljiua busk ma nau lame kanjua bijiy ma luat. Ljiua naung ni busk kuaju tsajaung nkjuande gusail ni me ni bu kuaju reje ninaung ni nkjuande naung ljiua pero ni lauadat talundat lame kiyet talundat kuaju pajaudat pa naundat si kame ñkiy ki lunk ya lameje ya ni ya ujuy ya lanaung biu gusail ni nip tsjau mjau xiljiang me pero ya mu bu reje ni lai ni njeu gusail ni nip njua katus me kun udat ru kit talundat bu ndejenat bijiy buripi kuaju meju pajau pa ne gameje ru mas ki ljiañyit ndu nip bijiy pi te ndu kjuande ki sasuadat ndu kjuande lañjuadat katus ndu kjuande nkjiuyat ndu bu mjang kante ndu bu lañjiuadat dunde nju nau nkues kante ya lañjiuadat ljau ya nep kjiji njaung ya kue samadat pero ya nju ndu diñu nedat ru xiljiañat ndu ya nip madat kajuay bus kuaju ndejenat ndu nju nep kjuji nep biu katus.